بصراحة القوة انو اطيق قراءة العقول كلش حلوي خاصة انت بمجتمع ما تعغف منو يتمنالك الخير او الشر فتقرا اش فكر قبل ما يعملو هاي بصراحة كلش حلوي واطيق تعغف الاشخاص الي يحبوك والي يكرهوك من الشي الداخلم والي غاح تقرانو انت.